Ike mmara ke yiowe but ee ike ishi igbon ivang ruma ike ngwee ishi ike nrene ishee ureme ishi oven mme ighom ugbara ivai ugbehi ke nwet ee ugbara ivai mme nyo ewe nshiga ike nuuki nnuk onyena rai mme ike nreme rai mme ike nzaniee nwet edidimi aghum rai mme ike uzani nwet we idorime ukwuranyewe uzan nwet egwee nve fene ee biakpen ewe ranye ewe igham edaidani ovem we une ishi ranyewe ike uuki, ike nuukye oven we jeni wee ije nte nzomono mee eche ano ebe ari iwukhi mee atuo we ighana mme aneghea negen mme anuki ruya anyina onye uwe ebe ruma anuki amegen gbe anne otuo gbwoa gbo mme avuu kpan ngee ari ebe ighen anegen ke otuo nwe mme aunki ruma nwe agwee irem orenwe ari ee emon wari ee immang izazai <hesitation> oro ene enyeno mmang iket mme emon ee ughara so iren ke emon ee ughara we unne ike irene mme gai ren geije ewe asaso aghum mme akaka aghum ebe ana amang ee emonee emon ee yoriwe emon ee ugbaghara asa orok mme ari ewe ebe asai ngee mme ari oven we ari isune esasa rai imie ren ije ebe emone nghara amanghi asame ime irenime nshi emone nghara. Itena ishi nnte eme iremi nshin isaa emon Biakpan usaa une ugee same ngee ge utak ghame nrene oven yidahi mme utuu gboa gbo we nyini ike inuki we izang gee udumi iree we igbori otou nwe ana ono anuk ngee ebe aghame rume rai yoabe oten wre obie otuewe ishi me otuo we irerene irem ono ono urem otuu nneyene ngee unuki gee reme mme ge udumi yogha iree ke gee rem yim me udumi mme akwu ke igbee ukanica ogbare ovai kee urei ejea mma anomin mme udumi ke ren yari so ireme mme utuu we immanghi nrene ene obie ono inep nwe obie ono ukwu gee yio igbi nkanika ogbara ovai <hesitation> ogbara ovai abani ighana aree rai onyina aree rai ukot. ke imieren are so mmegha utuo ogbog we immanghi urene mma ke wani megha utuu we enya ano aghum ari immangha aah are kee onyima akwu uta ugee uruu ee nvuu nfene biakpen nfeme ugbaghara ufeyen, ayen obie ono mma akak ebe ama asoso ebe ebe arerai ren ebe ashi oren urei egwee ebe mme inyina igbi nkanika obie ino ukwa rai yio igbi ukanika zop, zop me jeni zop me ivai. Ighamasi egbi wen egbi avene ren asaso ebe mme akake ebe ebe agbaima ema ebe akara itun ke ema asaso ono or akaka ono mme gwugere ema uiye gwang me ukwa ren mme utuu wee iyeni naeyene evevi ari ikep utum ari veghehe utuu we inevi nne yene akaka ono utume ren bieng arume ono urume ren biang arume gee onyima ari m <hesitation> eremi nye enya ano ari egbi we ebe arume gee onyima ishi ete na iship mari ighe inep imisu edaidene enya ano eri anuma kuva eyak eyak uket ewe because eyak eyak uket ewe evak eme ikuva gee abani gwangha ke ven uree uvuu agwugere ema ayeme oveva <hesitation> me otari afioghi ivei nkwa uje ukwa ranye ishi gee egbi we iromime ukwa ufene ren inevi ano unuk una mma imieren we inuk uma ebe una aghama ufuna deene because ike urenye ranyewe otu we uree ama eche ano we uree ebe ke ishin ewe ke ubeawe ashini enehe ufene uree ikep utuui wengh igha utuu uree ikep utuu rai onyima wenghe ighaha wee agha mme akevi nne so irem mgba kpab immanghe kaeke odubo ee egbai gbai immang ese gee imeren obie ono we uremime nna agham enya ano atad ebe aremine ishi gee. <hesitation> ee eche omo ewe awo saso ono bob awowen yen gee inuki biagha aree Muma wan nneyene gwangha ure gee ren gee egbi we inep mma urume ke re agwee before gwangha ushiga make su <hesitation> muma ahsinne ike ugee agwaa teene usiga ukwu ranyewe ukwu ranye ishikee mme irume <noise> edaidam egbi <noise>